जमीनां खुदिनें घर बनाओने वाला कीडिया। <hesitation> कीडिया रोवे, दीमोक रोवे, बुट्ड़ी रोवे, नेवलया रोवे, गोरफट रोवे। जी काई चे, जी जानवार <hesitation> बोचने बदले, सीकारी ती बोचने बदले, जमीनें खुलबाडां घर बनाओने। चैन भीटरे भराइन बोच रोवे, जी जी असला करे की सब खाना, सामान, सब खाना पीड़ें, सामान, खुलबाडां लिजेन मेल देई। ने अलतें जी जो तुरी बार टाइम पड़ा, तुरी बार खाना, होई रोवे, तुरी बार है इली, भिला होईन खाबा।